फ़्रांस को कल्चर सत्त्रहेवी शताब्दी ते ही उच्च संस्कृति को कल्चर मनो गयो है। फ़्रांस के कल्चर में भोजन को कल्चर मनो गयो है और बा कल्चर जो है इंडस्ट्री रेवोल्यूशन को कल्चर मनो गयो है। और यहां पे हार्ड वर्क का भी बहुत कल्चर है चूंकि यहां के लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। फ़्रांस में जो है विज्ञान को कल्चर बहुत है नज बीडी बडी और नये नये शोध भए हैं।